Ɔwɔ dɛ epɛ obi a ɔtse kasa no na ɛnye no aka no aber biara. Ntsi ber a egu do a ɛnye no reka aber biara no, ɔno bɔboa wo ma akaakae dza esua ne nyinaa mu. Adze kor so a ɔbɔboa nye dɛ, bɔ mbɔdzen dɛ dza ebosua no ɛbɛkyerɛw bi atɔ hɔ na ahwɛdo dze ayɛ nkaakaadze so.